Śosaanue, buloe boḃuine íi erorus moñ, numuini múndedema. Múndemamo moini, muḃa źiduo źóroluo. Kafimeźo muġlie ózuḃo; niġafimen nífozuḃo. Kaśesa kamiġahe efimen, muini soroźiaġohom, níġuɭoġaġaruyu kanaḃo kalana niġaḃe bóġaree niġana fózuḃo niġafimen niġaźaniġalaa. Ímieṗ źiźiduo, sómine, iḃa emañier niimi aduhe nifiaġaɭo síhiinee paske iñadia mma nímuhuśaġaree húaho nimulo néñi źiźiduo źíi. Niɭoapi símieṗ ínee. Niġaźa níġazien. Kalehemeġab, niġana ġáġaaḃun, niġaġanibuõ, káġaaḃukom, niġaġanibuõ. Kaśe káɭũhe, niġanaġalanźa; kaḃayuġalanźa, nina kaxombole. Mee móo nimutiilõ. Kaxomboleko ífo nimuini hihinum. Soimi soroźiaġo, kalanźaġañana níġaleŋ kaḃaniġafime, niġaġanibibũu. Kabuma, kóġuñane bañoon, kabuma níġune bañoon. Niġaźaniġanau kaġabuma niíġananiġara. Mmaġakune ġúseeġa, niġalamo niġaxiiḃi. Íi eġulur obeñua, íi eġulur moñ. Niġananiġala niġaxiiḃi, doġañakune ġúseġa, kaḃã niġareŋ. Kañarẽkaḃã, kaxukahũniġakunendo ġúseeġa, niġunaniġukub. Tóro tóro íi lanedajaleġaɭo niġalekakune kándike éleerema nembua kakune ibolay. Íi meiniġalerẽsa níġaabero mma ġañameḃãniġakune víetieb paske źiduoyom. Amiźaźoroġaxaas, muśe detaŋ díi aɭomi etia anileḃukunehe, muśe áñaźaġaloom niźiiḃo. Músimo íi meini kaġakaḃaan iini źíliḃee bahale <hesitation> dóolo múḃeġalimi, nina kóos, kó inenanekuo niġaźa káhuyẽko. Aḃã ninaġuñie sís, koġuini ojampei, niġananiġakune bahaleyo simoźamoɭaĩ, niġaźa níġafubu, níġaḃe, fózuḃo tímoo. Ózuhoġumooġo ġuhaŋundo ġareŋ. Kamieiġaɭo kaġaaḃe, kumooġo kuhaŋundoġareŋ. Vuõ exameṗam, niġuɭo kanau ehili noźiaġo, niġuġanehili, niġuġaniġupuom, kumooġo niġurendo. Ebolay éɭeluḃo. Exiiḃi surtu íi anana maɭie nabia, naḃa źixiiḃiźe nareminiyo, aśe naḃaźuõ źororiiŋo, kahielo, kuġẽeġẽ, akoiñana nireŋ. Hieleḃaḃule méleśuku, kumooġo ġulaongen ġoɭoo. Aminitanibuõ ġumooġo níġuɭi ġaɭoo aneɭoo nibuḃõ xárara, ã ãa. Ememaŋe ġalereŋ moereḃay éburuy. Paske buõ buḃayu éburuy, kahielo gándeema ġuḃayu éburuy, źiduo źiḃayu éburuy, ózuḃo oḃayu éburuy, kabuma kuḃayu éburuy, móo íi si <hesitation> eṗaneroomi kaɭo víi waŋ víi kunoi vóġuxedene: kahili, níġatilize ġareġen, mímitu. Íi eḃa ísen, káree nilaa, ídoneġẽl. <hesitation> ehielo éndeema bahale édoṗ, aśe nádie kakuo, wala oraa, doniġula ehielo, moo kóniġaliġenimomi nna: óinu ófidili, kaxomboleġo ókiilo. Íi móo nétilizenimo. Api ómaeleṗ kahielo, olale oźadu niforaa. Mañatian navaolo. Íi merereŋ oriŋo eḃaan nera tíri wãi íkeren niġol, muśemomo nimuġol, emaŋumo. Sítoro toineremi tonekunewõ, niġaaźa níġafubu nimuḃaa. Źiduo aminifienźo, źiḃa bala źiwaźu, źiḃay moniźii eɭo. Niźiɭo mimamieŋa, źiḃa éburuy anilayo mma, anifieŋe niźeźaġapare kawaźu, niźiɭo. Íi efiaru ġásusal baźiel, ã ãa. Íi kaśesa, muini sinuu síhi déźumbuzambala díi kambukere, amiñadianilaaḃomosa barekune. Áḃanididiḃ mmamo bókaree móotu muhandeġaḃay evitami, evitamie éuro. Móyenelimi, aḃã neleḃureŋ. Eɭũu éndeemaem, éḃei śosaan búduy, eḃay mimo ṗomo, śosaanui dóo eini. Ímieḃindeemahem, ileruḃaḃaḃule, elombo níġusei, nexaa, neɭen, kabeñua ġuraluto, nelombo níġusi, níḃulokai aḃã némbenivul niźaniḃaan. Moiniḃulor añaw, aḃã níli. Eġulu muśe múlu múlu moraḃaḃu, muḃayus.